<noise> junaj kie'ab' ixib' kiejab' jo'oob' waqiib' wuquub' waqxaqiib' b'uelejeeb' lajeeb' junlaj kab'laj oxlaj kajlaj jo'laj waqlaj wuqlaj waqxaqlaj b'uelejlaj y junk'al